<noise> Ke noʻonoʻo au i ka hau ku hoʻomanaʻo au i ke kani ikaika o ia mau ʻāpana hau e hāʻule ana ma luna o ka hale. He ʻano hauʻoli a weliweli paha ua ʻē aʻe ka lani a ua loli ka lewa. Hoʻopili au me ka mana o ke ao a me ke kupanaha o ke ʻano o ka honua a hoʻomaopopo wau i kekahi wā ua hau ku ma Nānākuli kekahi.